<noise> Igny gny tena fahenoany lavitsy. Ndre amin'ny firy metatsy agny lafa i sofiny igny miranga da maheno feo lavitsy be tsy hifakahita;